Jari injo na'ke utannu kuwanae injo ba basa <hesitation> kello'ro <hesitation> apa si njo lerena <hesitation> raung kacang, injo aseng ngana ke kongae, <hesitation> kaliki <hesitation> kohe toppe na pohe posele san'tang injo kalikea, rokae'e <hesitation> rong maya-maya injo kohetonnyo romaya-mayanya ea nikatalo mace fisse do, ce'la ji lilahuang ngi. Ka <hesitation> kunnarara fisse pareshi kulan'tua. <hesitation> apa seng njo renna <hesitation> limpujang <hesitation> injo limpujang awong kunare' rela'a warangkalea. Ese ntoji ko niatonto mendi ngadra ne aposonjerenna limppujang, limpunjang laha'ra ippuso injo tutuposua eloka, poli intu itu totonto lukea pallu hurtang. Kulle, ripase parru yanu yai <hesitation> buye, buye toa. Rapasse paluaing na inae injo anua <hesitation> posoa <hesitation> buye toa toddo'ru nganu <hesitation> kaliki <hesitation> ko'li to'ji nipasebal ri' pasepallu <hesitation> pokonna punaling pujjang kole ngaseng manna rimpuja rong kacang kulle todo. E bue labbu, <hesitation> raung kacang, kulle todo'. Ekeloro, kaliki, kulle todo'. Anreja pole yya. <hesitation> na talakkulle punna nganui, punna <hesitation> apasse injo arenna? Ripasic ripasilau'i. Poko'na yang jelasna njo nakke nu <hesitation> rie' ngase'a ji ri dallekang balla'a kuangai. Bansa manya-manya, <hesitation> raung <hesitation> apasse injo? Raung keloro, injo ji. E kaliki, e nangka, injo ngase' injo nangka.